ʻOi aʻe ka makemake wau i ke kope me ka waiū. Inu wau i ke kope i nā kakahiaka apau. E hōʻala ʻia wau a ke kope. <hesitation> ʻAʻole inu wau i ke kope i ke ahiahi, makemake wau e hiamoe ai.